لو بامكانى ان انا اتناول العشا مع اى شخصية تاريخية هختار شخصية كليوباترا, ليه لانها كانت شخصيتها قوية, وعندها قدرة على التحكم, فا كانت هتفدنى ان انا اتعلم ازاى او ان انا اخد من خبرتها فى الوقت الصغير اللى انا هقضيه معاها